Noy gadeta albasa ma rese faa ɓoye bisaki. Albasi e ɗi anndi fu no non ko lati munyata nange kuma munyata faɗɗrgo munyata ɗum ɓoltego, ɓolta ɗun acca ɗun bisoto, albasi maɗa ta heɓiɗum ta ɗitiɗe kan to ɗe ndesateɗa acca nokku fewuɗe, nokku buluɗe bone sakko to ɗun woni fu ɗetayiyam. <noise> ta attu kuma kauritaɗe <noise> kuɗe kon hewi, ko fere-fere wona dunduje enni <noise> e kokkolieta kaurita albase. <noise> albase jaɓata non, sai kanje tan, kanje tan tan, <noise> desaɗe fere majje. ta resiɗe fere majje nokku to fewi, nokku latiɗo dabbahun wala, ko kebbe wala a tawan de ɓoyi e ɗe desan ɗe bisaki.